Subakaari kam mbottaari bonndi ndi mbottoto ɗaa e yawndi, mbelndi kadi ndi ɓuraa yargu, powɗan ca bereedi ɗum nebbam, mulmana ɗum nebbam, suƴƴa to powɗam maa, njara, a nanaay belɗum.